Ɗum neɗɗo Sipen mo ɗum wi’ata Pedro de Mendoza mo kafii gariiri Buynos Es to duŋgu to hitaande ujune e temedde jenayi e cappande jenayi e go(nineteen ninety one).